Teuk esa au les buku losa sanahulu. Nateme nai mamana buku ta so na perpustakaan so na, nai mamanak ndia so na buku la de'un na seli. Au baca buku nanonolik, buku tutuik, buku tutui makahuluk al.